Bagsa ree o tui hab ya bagsa re khe tui habma hinkhe bongni swnamjakmani manwui bagwui. Tui hab ya ree rok khe tui kusubwui maya tamoni hinkhe o ree rok polyster nylon tei gore tex hai manwui rok bai swnamjago. O ree swnama manwui rok ni sakao bwlam kwrwui manwui thepaui rwio. Tula tei wool ni khwtwng bai ree swnamjak hinkhe tui kusubui mano tei tui nangkha siui mano. O ree swnamjaknai manwui rogo khe kwbangma chiokn chikon kwpla tongo tei ayangtwui tui habwui mano. Tui habya ree rok watui tei kwchangma jorani bagwui belai kaham.